Ny fomba hanasako izany mora foana dia raha ohatra ka miraikitra be ilay sakafo may eo amin'ilay lapoaly dia halonako rano sy ranon-tsavony le izy ary aveo kosehako amin'ny fikosehana- na vilany le lapoaly mba afahako manala anle zavatra miraikitra sy may be amin'ny le lapoaly de aveo kobaniko aminy rano madio tsara le lapoaly, aveo de halonako ihany raha sendra mbola misy miraikitra.